Nigeeriä om Afrikah. No ega ma Afriga riike kotsilõ ka väega midägi ei tiiäq, aga noh, Afrikah om vast ega maa peris lämmi.